<hesitation> I cibi ch'a fan ven-i l'alito cattivo ad ezempi a sun l'ai, la siula e anche la bagna cauda, ma anche ël bagnèt vert cun le anciùe e cuindi ëntà pa mangene tantu përché së no pöi a së spüsa